<noise> Toy karazagna voninkazo toy izy tamignay tao izay: tulipes, rôzy, <hesitation> belle de jour, <hesitation> eglatigne, misy avao koa eh miliardera karaza voninkazo ta mamako ta reo. <noise>